<noise> Am gny resaky telepati e! <noise> Misy ohatsy gny mpihava; <noise> laha maharary gny raiky; da henon tamporaiky agnaminy igny agny; <noise> da miantso tsy lera gny tapo raiky agnaminy igny. Izay gny mety tena <noise> marina angamba. <noise>